روسيا دي جوها بارد شديد بالذات في الشتاء الشتاء عندهم طويل وفاضع وفيه تلج وفيه حتات درجة الحرارة بتصل فيها لحد سالب تلتين ويمكن اكتر كمان اما في الصيف الجو بيكون دافي